Ман дар зиндагии ҳарруза мактуб намегирам ва ё намефиристам. Аммо ҳар рӯз ба саволҳои гуногун аз одамон посух медиҳам. Мавзӯъҳо метавонанд аз илм, фарҳанг, техника ва зиндагии ҳаррӯза бошанд. Ба воситаи месенҷерҳо бо дӯстонам сӯҳбат мекунам.